Okusoma kuwa omuntu amagezi agokola ebizinesi ate abantu abasomere balina esente ejab okugula ebintu okumaduka. Mungeri eya factori okusoma kuwa abantu ababa okukola mu emagezi basobola okuranninga efactories ejo kusa

Abawala tebakiriziwa okusoma ate babatwaala nga ebintu ekibulamu amakula kubitwaka kwisomero aba abakali bona mumaka babula obuyinza kubyamatakali babatwala nga ekintu ekiriyawo ekityo mumaka

Wabula okuzanyila omumaizi amabibi twine okugewala amaizi amabibi ate tulina okuvaala bintu ebyo nga gambutusi ebisobola okutuyamba ejje maizi okubanga omukotakiti ejje omumaizi amabibi

Be esente jange injikumira waika impula obuzisobozi okujitwala mubanka lwakuba ntono.

Olwasaabiti impuuna mukanisa owenva mukerezya ekyo'musana ninjabaku omukabiina kaisu aketuteekamu eyo obussente bwaisu wenvaawo ekyegulo aah nebeera mukapiira kuwonaku kapirimya liigi eyo etyo.

Iffe wano omukali alikida atandika okwaba omwidwaliro nga aine emyezi oti isatu awo watandikira okwaba omwidwaliro okuna antinento

Amaka gange tegakwatangaku omugisa ogwo egwo'kufuniraku omu puroguramu gyo'kusoma buli egiza balondamu bulondo basosola abantu abafuniramu abagaiga kabiri nobo abafuniramu ife abaavu tusigala tutyo

Eeehe inttaka okwega okuba kyamba wena kubanga omanya ebikwata okumawanga agandi okwongeriaku gago golina

Abantu abandi empunza bajjifuna nga obere owaantu owoyeya owantu owakyafu olina okufuna empuza kale ekyosobola okola nikwo okukuma obuyonjo osobola okwewala okufuna enfu

Olina okukola amaka galina okuba ne ekofulu ebintu ebikwatangana efumbiro balina okufunga ku nga no okukuma ebintu ebyo ebibamu poison amadagala okugisa okusa okugisa owantu abana owebatasobola okutuka

Yee inyumirwa okufuna abantu abayaka no okukola emikwaago okuba kyamba oyinza okutambula owantu emikwaago jamba ino oluisi owobanajo oyinza okwaba nosisinkana omukwago negukwamba

Haa tibyangu okuba amabisinesi mangi agandi agaliwo kale olino okwiiza okutandika ebisinesi nga wena olimutegefu okuba eriyo abandi abaliwo abakolere eyira balina ekisipiriensi okusinga iye olikutandika kale tikyangu be

Insiga kutaka nyembo gye'iddini jensinga okubulilisya

Aa Entambula ebei jifanana omucaalo eye pikipiki amaboda galina ebei inu, amamotoka ijo nsa.